या न चटनी रोटी का खाना खराब हो जाए। के लिए म दिनचर्या दो तीन घंटा बार बार होगी। रहे तेते हम ज्यादा चैन चटनी बनेगी नहीं। मां का पेले का घर वाला ठंडा रोटी काट के तेल डाल देते काटी हुई। मिक्सर ज्यादा तेल भी नही खाती। तेरे को हरी मिर्च नीली मिर्च घाल दे। क्या होता ह कातिल का पीसी देती। खुश होते। बन्दा तेरे मगर नमक नही खा लेती का। चौथी गई एक दादा खराब हो जाए।